ऑक्टोपस, स्क्विड आनी कॅटलफिश जेह असात तेह तेंचा कातिं क्रोमॅटोफोर आस्तात तेंचो वापार करुन तेह आपलो रंग बदलतात। कॅटलफिश ह्या एक निस्तेक तेंका चड करून दर्याचे कमेलिओन सुध्दा म्हुंटात, असा सुध्दा म्हुंटात कि कॅटलफिश तेह आपलो संवाद आनी शिकार बगुन बगिन आपलो रंग बदलतात। तेह असा करपाक क्रोमॅटोफोर आनी इरिडोफोर्स चो नावाचे एक पेशी आस्तात तेंचो वापार करतात।